एबे चरैया सबह कस्के कस्के बात कर्साइ कहले जौत चारइया नि कस्नुक हसइ हुन्क <hesitation> अ चरैया क चरैया मा फदकके भेले जौत हुन्का गीत ओथिय बजलही नाही गीत गौले नहिया हसइन देउनकही कस्के कस्के बजलही । हसे यापन दहिया कस्के कस्के दिङोलही हुन्का । हसे उ छणके देउनकही हुन्क एबे कस्नुक उ पङ्खिया हसइ न हुन्का यापन पङ्खिया भेल यापन डैनावा भेल कस्के कस्के छतरोलही । देउनकही लजिके गेलही हसे उहे डैनावा छतरोली तेने चलोलही दोसरी चरैयान्के सबह । हुन्क ओसने सुन्ते बात कर्लही नाही यापन सङ्हतियावन्से सबह ।